Dipenni. A mia mi piàcinu tutti e dui li cosi. Quannu c'è troppu càudu, mi piacissi jiriminni 'n muntagna; ddà si sta bonu, nun si suda. Ma a settembri, ottubri e novembri mi piaci jiri a mari, si ci sunnu beddi jurnati di suli. Nni stu perìodu, lu mari è pulitu e nun c'è nuddu. Pi mia è lu megghiu perìodu pi jiri a mari cca in Sicilia.